Budaya neme Amerika Serikan so na hatoli sila lateme pas kokolak no hatoli so na basa hatoli la hak kokolan nal sama la. Ma nai olahraga dale boe o hatoli sila olahraga na kuat. Ma nai ndia boe o hatoli man sakolak kal ba'uk kal ma pendidikan al madema.